طبعًا <hesitation> أنا <hesitation> بشتغل كمدير علاقات انسانية <hesitation> في شركة سواروفسكى لو سمعت فيها هل بستمتع في شغلتي؟ <hesitation> بستمتع لعدة أسباب ، أولًا تفاعلي مع الناس، تطوير المهارات ، إحداثي للتأثير ،التحديات اليومية، <hesitation> العمل ضمن بيئة إبداعية <hesitation> طبعًا استمتع.